Tuurnawis nafata ko jaggondirde huunde. So tawi a waɗi tuurnawis e huunde firti geɗe ɗiɗi ceertuɗe, ɗe ndenntan, jannga, tiiɗa, waasaa seertude.